أجول لك أنا عن نفسي ما أغير اسمي أبدًا، اسمي هذا متوراث من جدتي الله يرحمها والناس كلها تعرفني به، يعني الإسم فيه ريحة الأهل إذا غيرته كأنك بتغير جزء من روحي وذكرياتي، وأحس بالفخر يوم حد يناديني بإسمي.